Jadi pala burung mambangun sarangna najolo ompak-ompak poso ompak menek ompak es de ompak te ka jadikan i jolo ni bagas i adong dentong batang ni mangga jadi batang ni mangga on memang lebat dei oni gok buahna jadi, mangga nai pala pandokon ni umak i mangga dodo dei guarna na jadi mangga na ginjang ginjang na godang na ompak na jolo menek dope au es de sanga te ka na pala satiop marbuah mangga i pasti nagokkan buah na i sampe markadabuan dungi manis muse dentongkan jadi na lebatan i daun na i betul betul manutupi satonga ni alaman i saking lebatna, jadi amben lebatna ahaon adong mantong dangka dangka na biasona i iginjang jadi i dangka dangka ni aha on dangka dangka ni mangga on jadi unjung ma uida na lewati marsarang i si burung adong isi burung-burung aha dei rangku burung layang layang jadi pala si burung-burung layang layang on burung burung layang layang on mambaen sarang biasona jadi ita an guarna burung layang layang tapi inda burung aha i inda burung layang layang na biaso na mambaen sarang pake air liur jadi na mamben sarang pake ranting do, jadi si burung layang layangon biasona ke mentong ia markuliling kan sambil manjalaki mangan na pala umpama adong nida ia tokinnai. Bahan bahan na terbuat na marasal ngon sisa ni padi sanga jerami sanga sekam sanga <hesitation> aha ni padi sisa sisa ni panggilingan ni padi i ranting ranting nai biasona dot oni duhut duhut na horeng ioban ia mei biasona terbang jadi ioban ia terbang i baen ia me jolo i, i tontuon ia mei jolo sanga ijia posisi na paling pas pala umpamana i lingkarkon <hesitation> bulung bulung na horeng on dohot duhut na horeng on biasona ntong duhut duhut aha dei duhut gajah na horeng kan pala ngantong oni aha ni sanggar <hesitation> daun ni sanggar jadi ioban ia mei tu ginjang ni batang i i susun ia mei sada sada i, i susun ia sada sada tokinnai lama kelamaan mambontuk-bontuk ibul mentong dung bontuk ibul tokinnai manombo ipasang ia mei pake ludah nia i baen ma-ma-malekatkonna jadi so lokot adi satu sama lain baru biasona i rajut ia juo dei manga marajutna ia ima pake pake paruh nia mei i rajut ia i <hesitation> aha on <hesitation> rumput rumput on tokinnai sampe mambontuk ibul songon guo jadi pala umpamana tokinnai dung jadi satonga marpira mei jolo ia isi dung marpira ia i lanjut ia muse mei tokinnai mambangunkon aha nia i mambangun sarang nia on jadi. Ioban ia mei bulung bulung ioban ia mei daun daun ioban ia mei ranting ranting ni batang batang i pakumpul ia mei jadi satu i tokinnai biasona anggo na itaan an nangon sanggar dei biasona jadi ngon aha ngon bulung ni sanggar na horeng i susun ia mei jadi sada i isusun ia jadi ibul tokinnai dung ibul baru i tinggali ia mei dung itinggali ia maranak ia tokinnai dung magodang anak niai baru keme biasona.